Alura a ie dui toch dë cerniera, d'solit ün a sinistra e ün a destra, deve cerché d'ëncastreie bin fin da la part basa, pöi l'astu ën birulin li che tire sü e giü